Pos paquí ya sabis que lo que más es el fubu peru ave quántus más sacu: el balon-cestu, el béisbol, el teni, el nadaeru, l'aletismu, el ciclismu, el rugby, el hockey, el golf, el pulsu, qu'es el bosseu, el judu, el taekwondu, el surf, la ginasia, el rehileti, el pádel, el squash,...